<hesitation> nachuni, konavukire kwanza, chakwaza, yaani konaa nawaza kunywa chai, nayinda`kunywa ichai na chapatti. Chapatti nonaa mvirii kwane konanywire chai na chapatti, nayenda yani labda, unkuruu maajikawa jimware, yai konaa sichai na chapatti chai, yaani chapatti na supu, novaa, nahara ukashana muviri akire sawa lakini konariri mandazi sijui vintu vingi. <hesitation> nahusi kwamba nguruu, vikituriyo ukariyo ukikuta freshi, ila muviri jinsi ukikala, siukikala muvirii urisi kwamba nariri kintu flani. Ngaru jimware hamuna, nasaa korire kintu, kitulie muviri, chapatti watii uwezo urie nachuri, afu udome nazo mpaka nuchiko yenii, kouwire chai kouwire na chapatti joko ijivii, itatu, <hesitation> freshi, kusina kintu chenapendelia yaani nechuru kurya zaidi ya chapatti na supu. Chapatti na chai, yanii hao konibadilishiri msasi labdaa! Chorie labda nachuri niche, ni labda kuve na mihogo, mihogo nirindri sawa, ilaa konajaa na piripiri cheerie dri sawa ila ire nguru, yosaa ji- jiri chapatti jingi yamaa languru ivumilia uremuda ndome mpaka nayoikulu. <hesitation> yasaluka yajaa usindidaa tuku, yosakaa, uvee, urii kintu kikala muviri kangaa narire. Nariri chee, narire chai na chapatti yaa kwamba hana msosi sasita faauloke, bila ria, tanga <hesitation> kweri <hesitation> norire kentu sonaria hoo maandazi nachuri. Au churi urie mkate, koo urie mkate nachuri alafu ukufanye kazi, usoriaa hata kama usofanya kazi siudaria mkate usaa ria chii chapatti, koveure chapatti nachuri, <hesitation> siafaa uvumilie konaa mudiko mpaka najaa konaa ura mshikaji yamwena maisha sokonelewa chee. Chuni nasowa uvae chapatti, konaa chapatti jako iviri, itatu hara na chai au na supu. <hesitation> hiyo lazima nuuchukue itobolee, kwahiyo ja- janini kintu chee nendariya nachuri, ni chai, chapatti, supu na chapatti basii ila vintu vingi, <hesitation> vintu ving nizarura labda itokee zarura. Ndri kazi vinti vi–vosii vyapatikaan kura maduka faanikaria, kona na maandazi naurni na soda ni kariona nizarura, ila awuu njala, niukatumia haa ira nguru yaakiba yani <hesitation> kusumilia nikikaza. Ila njala yadiri kusumbula sana, ila njala yamware, ila wasaa ukoze, <hesitation> konaa siku hiyo faauloke na ivii, saa sita ira, sousae wari, wari wasaa uwae wari, wari, na saa sita yani nokintu che neenda nini, konarire wari, saa sita, <hesitation> hara denikishana muviri ikire sawa wari, sio kwamba <hesitation> saa sita uhere wari <hesitation> wari ade wale kweri saa sita ah wali saa sita faa nifanye kazi siamufaa nifaney saa sita saa tisa njala yavire kintu nani kwa hiyo wari wee saa sita.